E mi heba beydaare wakkati e ɓeydare ceede ɗume ɓuri e nder. mi kam kondeye mi chubtaa ɓeydaare ceede, ngam mi mi sukaa mi wodi wakkatire ɗuɗɗe. so mi heɓi ceede mi wawan magantaaki matsalaje am fuf, ngam min daman shiiya ceede kanjum woni matsalaaje am.